कम्प्यूटर लो तेरें गहने बारी चीज़रों। जैसे की सीप्यू, मोनीटर, ने कीबोर, ने यहां सब रोहे में। कम्प्यूटर देख रहे में <hesitation> कावा सीखने भी गईली। ना हमकाजे पहल टाइपिंग ने यहां सब करने सीखाला। ने में से काजे अते काई हमों काई सीप्यू वार हमों। अते चाँ हमों काई सीप्यू चालाने सीखाला। ती अते हमों आं सीप्यू वार हमों चीज़रों बनाओला। ने कम्पीटर गोन मोटरों तेरेम। आजकल सूप लेप्टप रों कम्पीटर मां गोन भारी सुमान लागेना। लेप्टप मां सूप लेप्टप अतरों रों दिशरों काई नी चाहे। ने जो कम्पीटर रों तेरेम काई गोन भारी भारी सामान चाहे। ने लेप्टप आज आपने कुछ दिया। भी ली जा सके ने चो हल का रो है। ने जो कम्पीटर रों चो भारों डोस भी रों ने। आपने तीना गाज़ा हाक लाये भी नी चो ने वादो भारों रों है।